أكتر شهر حر هو يوليو و أغسطس. وأبرد شهر هو يناير. أما من ناحية الرطوبة، أشهر الصيف عادة هي الأكثر رطوبة. وأشهر الشتاء اكثر جفافاً.